ہاں، ویکتتو نوں بدلنا ممکن ہے۔ ویکتتو کوئی ٹھیک نہیں جے۔ سمے دے نال تے جیون دے تجربیاں نال بدل سکدا ہے۔ وگیانک روپ وچ وی منو وگیانیاں دا مننا ہے کہ ویکتتو دے وکھ وکھ پہلو، جیویں کہ عادتاں، سوچن طریقہ تے بھاوناں، سمے دے نال بدلے جا سکتے ہن۔ ویکتتو وچ بدلاو لئی سب توں پہلاں قدم ہوندا ہے اپنے آپ نوں سمجھنا۔ پہلاں ایہہ جانوں کہ توہاڈے وچ کیڑیاں گناں دی کمی ہن جا کیڑیاں عادتاں نوں بدلن دی لوڑ ہے۔ اس توں بعد ہولی ہولی نویاں عادتاں نوں اپنے جیون وچ شامل کرو، نویاں نوں اپناؤ۔